Pes mekani hincham di yunje nopernethiyatafu, tobe hosudum bili ado berneth, hoitinam fugo berneth, nendemwadam berneth, usta fugo. Daga bonaw acha.